ये जो हैवी प्रोसेस्ड फ़ूड पेट मा जयते गैस बनोदु जो मुँह मा बांस औन्दु कारण बन्दु यन बात नी च कई बारी जो मूली च गोभी च वि पेट मा गैस बनोदु तो मुँह मा बांस होंदी